<hesitation> ku miaka mumi kurula sai shangara kuikomba kuvaa nikolanga, inzi ni mundu alombako zinzu zya vana ramenyamu naa maono ganje kumiaka kumi zizaanga shihira nombingi zinzuu zya hasi yani miriango cha hasi shasalanga kumiaka kumi zizaanga kare mangondo mbe ndumbahanga igorofa zinzu za igulu zizaa igulu kusudi zambanue mahitaji ganje nyore mong’ondo manyishi kuri nyarakuranayo ku mdika miaka ya sabini ndakikala ingulu ya kawaa inu ya mbere naambarie ya igorofa izi, zirarandikia, ndanyanyemu, khari nimbere na visukura vara nyanga mu, khari nimbere ndikare zinzu izi zirangonya mvindu vinyashi kabisa, noo maono ganje ga miaka kumi jiwere mbe nikholanga.